ال <hesitation> نمو الاقتصادي-لان الاقتصاد اهم حاجه لكل بلد-ودا الي بيعبر-عن كل قوه كل بلد كل ما كان الاقتصاد بتاعك كبير كل ما كنت <hesitation> دولتك اقوي-واكبر-وتتحكم اكتر-كل ما كان الاقتصاد واقع <hesitation> كل ما كان الدولي هتبقي <hesitation> فقيره وضعيفه مش هيبقي فيه لانظام بيئي ولا اقتصاد-ولا <hesitation> ثروه